Pa assental, pa apontal de horma aparenti, lo primeru es de sel téntigu i centrau eno qu'estás a leyel o sentil. Tamién era güenu, si lo ties que hazel a canuná, de conocel angunus sistemas qu'ain porque si no te puei passal d'escrevil i que, alogu, si passan unus pocus días i no seas escapás de leyel las tus notas propias, i essu pos da coragi. Assinque, comu tantas cosas, ties que hazel prática.